Le lentìe, i ceci, ël tofu, la soia, ëntà cërché piat parei s'ün a vol a völ gavé la carn ëntà cërché piat parei